سمع موسيقار قبل كدا لحن جاي من غابة، كان غامض جدا خده الفضول ان هو يمشي في الغابه ويشوف الموسيقي دي جايه منين، هو في وقتها كان بيخيم في الغابه بتاعته، بعد كدا قعد يتمشي كتير لحد ما وصل ان فيه قطه بتلعب مع فار هما الاتنين قاعدين يعملوا موسيقي سوا وكان فيه السناجب بتعمل اللحن ورا فهما التلاته كانوا عاملين كدا كومبو كويس مع بعض بيغنوا هما التلاته والموسيقي جايه منهم، بعد كدا الملحن دا او الموسيقار عجبه الكومبو واتفق معاهم انهم يعملوا فرقه موسيقية كبيره وهما فعلا كلهم بدؤا يعملوا اغاتي وحفلات والحفلات كانت بتكبر وتكسب كتير اوي وكانت حفله موسيقيه رائعه.